Güenu, pos... una máquina dispensaora hunciona de manera cenzilla i automática pa ofrecel... pa vendel produtus en qualisquiá momentu, en sin nesseciá qu'una pressona tenga d'estal a assestil-mus. Alo primeru, achuchas un botón o tocas una pantalla pa descogel el produtu que quieris. Endispués, entras las perras, en fetivu, con tageta o col mobi. La máquina preva el pagamientu, i si es corretu, arranca una maquinaria que suelta el produtu descogíu, comu una botella, una rafería o lo que sea... i lo cai paque lo pueas apañal por un buracu o una ventanina.